Hena mariri kano vandu ghakwa hangire findo pha kale mwana nifikumbukie na chifumbuka mpaka mpaka luvache rua irishekie. Yebokha letenyinje kurende inge mwana mdu, nighende nikaghararie ghararie nkokua ningi- ningitanyio nikurende ngetiyo bistali. Ipho KCMC nikararwa handu ha mwiri umwi kwi wikwe bistali. Na bistali engirikio nechisema lenjicha ningire wathungu vengi. Kila thiku waendewa vitavu vye vya picha nyingi warunda pichaa. Waendewa vijo vicha, waendewa mchere, kipindi ikyo mchere nauathia. Kenyi kweru varachie mchere kuwa nadra sana. Ruafirumwe tukafuma bistali tukaghea kenyi, wafike kenyi fohofara nawaroho nikamvia mama, mera kigheriho kurende kumnu kua kua bado kidogo minua nashingwa ni vyighirwe wakikuekie kighiri ikiyo mchere nao wathumu inguruma vafureichiaa mchere kua na nadra sana. Vafirumwe tukafuma bistali tukaviya kwenyi, vafike kenyi foho fara na varoo nikamvia mama waagherie kurende kuomo kua kua nyighi ghora pichavitabu